أفضل اروح مائتين سنة للمستقبل السبب اني حابة اكتشف كيف بتكون التكنولوجيا والعلوم بعدين تخيل كم يمكن يغيروا حياتنا يمكن نلاقي طروح جديدة للعيش او نعرف أشياء جديدة عن الفضاء تجارب حديث دايما مثيرة بس الرجوع ميتين سنة للوراء له سحره خاصة لما نفكر كيف كانت الحياة أنذاك لكن الفضل على المستقبل هو اللي يخلي اختار التقدم.